أحدث مغامرة جمت بها، المغامرة الأخيرة كانت رحلة تخييم في الجبل، كانت مع الأهل والأصدجاء، طبعا جلسنا تحت النجوم سوينا باربيكيو وسوينا نار، كانت <hesitation> ممتعة لأن الجو كان جميل و الهدوء في الجبل له طعم خاص، وكمان النجوم كانت حلوة وساحرة وغنينا كمان، كانت أجواء رائعة.